Tovolahy antsoa hoe Hugo zao zany, mipetraka main'ny toerana anakiraiky. Da i zany tena lia amin'ny fitiavana sy ny fanaraha maso ny kita. Da ndraiky haly amin'izay i nijery ny kita tambony lanitsy teny tamin'ny teleskôpy. Da nahita hàzavana hafahafa nipiotsy i zany, da gaga be i. Nanapakevitsy amin'izay moa i hikaroky hoe ino moa zany nahatonga an'ity hazavany ty. Lafa tanatin'ny herinandro natao ny fikaroha da hitany fa tsy zavatra voajanahary io hàzavà io fa famantara avy amin'ny loharano tsy fantatsy. Nahavita namaha ny kaody ambadiky ny pulsation iny i zany tamin'ny fahagaga. Da afaky nananga fifandraisa, ireo zava-boary nifandray tam-taminy amizay da alieny zao ny anarany, avy amin'ny planety hafa sady vonony hizara fahalalana.